<hesitation> ekisika bwebakimba nkisige rangi nimbanza nengenda nengura rangi egyo gyekwetaga kusigamu. Then nentaburamu parafini nengiteka nko mubafu nengura nabrush, akasiga then nikwo nensiiga.